Reto avy ny tombontsoa azo amin'ny sakafo hohanina manta: izy ireny dia manome otrikaina marobe raha vao hohanina manta ohatra amin'izany ny voankzao ohatra; ireto avy kosa ny voka-dratsy azo amin'ny fihinanana sakafo: izy dia miteraka aretin-kibo ary mety hiteraka zavatra maro be ao anaty kibo ao toy ny kankana ho lasa marobe.